கனடாவின் வரலாறு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட அமெரிக்காவிற்கு பேலியோ-இந்தியர்கள் வந்ததிலிருந்து இன்று வரையிலான காலகட்டத்தை உள்ளடக்கியது. இன்றைய கனடாவைச் சூழ்ந்துள்ள நிலங்கள், தனித்துவமான வர்த்தக வலையமைப்புகள், ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூக அமைப்பின் பாணிகளுடன் பழங்குடி மக்களால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றன. இந்த பழைய நாகரீகங்களில் சில முதல் ஐரோப்பிய வருகையின் போது நீண்ட காலமாக மறைந்துவிட்டன மற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வுகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.